Chines. Ekkitaaki Chinese foti maɓɓita ɗateeji nyamruki yeeso mauɗi-mauɗi. Wawuki ɗemngal ngal waddai faamunde fina tawaaji nden bo wo'inai haala jannde.